Amɛna mum tun nu da iya mum ka marh mum mi fɛnnum ngge num atsu mum daka zi kpo utsaka mum ka wu nerh amɛn ka zei ni fɛnnum nga atsũwã mum nggu bema ka tsa mum ki fɛnu num ngge atsũwã mum nggu bema ka tsa nga num a yei aduwamum misi ishim na hali kpuha har tseku mum ki funa nga atsu mi zĩ yita mɛna kikarhɛ tun mum ki na iwu ungwhɛ̃ kuci mi nya nga awu amɛn ka zei. Na mɛnamum kuma amɛna mum mɛna shike mɔ nggu gbɛrawi mɛna shikɛ mɔ ighɛra mɛna shike mɔ nggu ivɛrhe kum mi ki kpɛ̃wɛ amena abina kiha mi nya nga awu zeerawɔ na amɛnamum harce mina nyanga ake mina nya awu zezerawɔ na mɛna mum mi nu tuna nggu ubin ki ni fɛmu num har nga dzaa mum kpɔ mi tuna kpɔ nga awu zezrhawɔ rha amɛ‘u’ mɛna shikemɔ nggu ifu ĩĩ unera ba tosunga mum kpii dzir ni zerhu ner.